விரல் நகங்கள் மற்றும் கால் விரல் நகங்களை. ட்ரிம்மிங் மற்றும் வடிவமைத்தல் நகங்களை நேர்த்தியாகவும். நேர்த்தியாகவும் பராமரிக்க நக கிளிப்பர்கள் உதவுகின்றன. அவற்றை விரும்பிய நீளம் மற்றும் வடிவத்திற்கு. வெட்டி வடிவமைக்கின்றன அதிக வளர்ச்சியைத் தடுப்பது. நெயில் கிளிப்பர்களின் வழக்கமான பயன்பாடு. நகங்கள் நீளமாக மாறுவதைத் தடுக்கிறது இது அசௌகரியம். கசப்பு அல்லது உடைப்பு ஆகியவற்றை ஏற்படுத்தும். சுகாதாரத்தை பேணுதல் நகங்களை வெட்டுவது. நகங்களுக்கு அடியில் அழுக்கு மற்றும் பாக்டீரியாக்கள். சேர்வதைத் தடுக்கிறது கை மற்றும் கால்களின் சுகாதாரத்தை. மேம்படுத்துகிறது தோற்றத்தை மேம்படுத்துதல். நன்கு அழகுபடுத்தப்பட்ட நகங்கள் கைகள் மற்றும் கால்களின். ஒட்டுமொத்த தோற்றத்தை மேம்படுத்தும் நம்பிக்கை மற்றும். சுயமரியாதையை அதிகரிக்கும் நகங்கள் உடைவதைத் தடுப்பது. குறிப்பாக உடையக்கூடிய அல்லது உடையக்கூடிய. நகங்களைக் கொண்டவர்களுக்கு நகங்களைத் தவறாமல் வெட்டுவது. உடைவது பிளவுபடுதல் அல்லது விரிசல் ஏற்படுவதைத் தடுக்க உதவும்.